Ya menurut kita daging biar awet ya ditaruh di kulkas ane mah kalau menurut ane ya kulkas itu, kalau dah taruh disitu tuh daging juga bisa ni asal jangan ketemu itu dah temen kita namanya bule dah tu kalau dia udah ngelihat daging di kulkas itu nggak bakalan awet deh tu kuatan kemana bae dah tu, daging ilang iya bisa sepotong bisa semuanya bisa ilang kalau ada dia mah, iya kalau dia mah kalau udah ngelihat daging udah dibawa bae dah kadang kadang apalagi kalau udah bawa piring iya buat ngelebok biasa dia mah kadang kadang juga dirumah buat digoreng, itu yang lebih awet lagi pokoknya mah amanin dari namanya bang bule itu iya.